अगर स्टोर में हमरे साइज का टी-शर्ट ना हवे ता हम स्टोर असिस्टेंट के बोला के बहुत ही आदर से उनका हम अपने साइज का टी-शर्ट मंगवाए खातिर पुछब। कि कब तक आप हमरे साइज का टी-शर्ट मंगवा देब और अगर टी-शर्ट आ जाई। ता हमके सूचित करे खातिर कहब, काहे से कि हमके वो स्टोर का टी-शर्ट बहुत पसंद हवे और वहां पर टी-शर्ट का क्वालिटी बहुत अच्छा रहेले।